Nisë të përdorur një palë të mira gërshërësh për thonjtë. Vendosni gërshërën ndë mënyrë që lama të jetë perpendikulare ndaj thoit e prisni vetëm një pjesë të vogël njëherësh. Është e rëndësishme të mos forconi gërshërët e të mos i prisni thonjtë shumë shkurt, pasi kjo mund të shkaktojë dhimbje o infeksione. Pas prerjes, përdorni një limë për të përfunduar thonjtë e për t'i bërë ato të lësha.